Ny kolon-tsaina alemañe ndraiky da asehin-dreo amy endrika zava kanto, karaza zava kanto isan-karaizañy, maritraño isan-karaizañy, karza filôzofia, teatry, mozika sy sinemaha- sarimihetsiky -sinema eka, sary koa se.